Ja tjio- tjio ijin nga nduba tjionde nga ku ja nda chine xi'a ku ni'ijima ninda ayi ngat'a mani nga kandu ña'á kandu ninda tjio minchyare jña michyare xutiya minchyare tsju'eya jaxúuya ndiajunya naxaya ku nda chine kandu tjiochi ku ni'ijí ninda maña ninda mana tsinda kui kandu tjio ayi ku ja kandu nima xi'a ku nde ma tsanga ngu tjio kisakuri ku b'engui nitsjú nitsjú tjio ku nde kuacha ni'ijí ninda mana ninda kui ijin kandu tjio tsju ndaxuti ninda ku ma b'enguire xuti ku jaskan ndifa b'enguinda ku k'ia ninguijin nguinda tjio ku ndatjiuña xuti tsúre xuta k'ia ninguingui tjio tjiotsju ku tsanga mejenña nindañaya nde kuacha ni'ijí ninda mañaninda mananinda tsa tjio xiné ngutse b'etire isetíi nisuere iseti'ende ku b'ejña ngu sarten k'ia minchyare iseti ku ja ma ijin ninguinguixine tjio ku nde kuacha tuxi chan chine nga ja ninguingui xine tjio asu'asu ku aasu nda fae ku niñu tjian niñu asu'e ku chine- chine ku ja basenña basenre ndifande k'ia tuxi ja tji'yu'ta ndifachi ku ngat'a bajó xi'a Ku ndifa 'yunende tuxi 'ñujíma ku basenjunña nga bajó najmi tanga nda tsi'inña nga bajó ku ja t'a tsanga- tsanga kjimatse'éya tsanga jendaeya ku xi bajóo tsikjaekjari kui nga kuacha ña'á chine xi'a ku tjiáni nga tjio b'eteya nde kuacha ni'ijí 'ñajo nga b'ete bicháre xka isu bicháre ku ja k'ia ijin b'esun tjionde ku ma minchyare ijin tsa xu'na mejénri minchyeri ku tsanga mejénri nga tsa mejénri nga ndiajún minchyare ja tukumaya tuxukúnicha mejénña ma ijin ma chine ja tjio b'ete ku ni'ijí 'ñajoya mana ninda ngat'a nga ijin ja xka isu bicháre ku tsanga najmíña xka isu xka nachja ayi ni'ijí ninda kui najmíi nga b'ete nga b'esun ijin ngasun xka tjionde ku minchyare naxa tsanga minchyeri xu'na tsanga mejíri nga xu'na ku ma minchyare ndiajun ndiajun b'ejñare ku minchyare jña jñasuse bichayare ku k'ia nikatjijin nda beya chine kui najmíi mañá ninda kikua kui xi n'ñúji ni'i tjin xik'ia nga ninda nguije kui tkuy'a'e tjio ma ndá chine ku ja ja kuitse xi tjin k'ui nanguiña xi n'ñují ni'i ninda kui najmi xi mana'áan nga nindaya